<noise> Tafara <hesitation> kafunara'i palekat, kafuna'i <hesitation> tatagi narei esi natura narei <hesitation> kafunar'a fua <hesitation> natutu ipalekat fandai'kan <hesitation> ita taguan'i fanga <hesitation> ninu ni ar tapi tagu'i tea tela stiap haira dasabi sabi tura'i dasabi minak latela yang penting ni <hesitation> kita rapat tura si supaya sitiap hari tutu si palekat fanda tatura si narei esi tawat tita me ta talela rusa tela'a, talela rusara kan bisa nafalaru undafikaruk kai ru kai rang lomin'a nabokau dafi lela tutu saka nata ukar nawo louk nata tarus nawa ar'isik kita kan tafalaru teiloka tema taririkat tarongr di suara dafikarat loka, <hesitation> tu tatagi tarikat tarus tatagi tarika tutu macam dafikarat latela ntangkap rusara loka bo ta'i sananang to. <hesitation> tarus me <hesitation> tafara sikara, na sikara juga me nini karufa sa roti nairumara tafara sikar'amo <hesitation> taguan'i ikan telatela ar stiap hari kan susa tei walu dadi tangguan abis i'mo boh garan fanda'i me karufa nalenga ata nini dafu teteu te nai nini ruma rumasi boh sikar'a nasaka nata mo naka nancur si loka kite mi sapisi, sapira dafara bo kandang trus <hesitation> mau naka ni fanga susa tei mo sapi i'kan cuma dura si nai <hesitation> tompat un langar imak latela bo nabo lapangan te, nai wanu matatsi imak imak si nai cuma daka di fanga <hesitation> hewa sa walu iwa. <hesitation> urip'a icuma taguan'i fudi tela tea masasarat wa tapi kalo setip hari tasabi tura'i tafi mona monak urip'a juga bisa nasabi jadi me nasabbi jadi kan mancia daratan, daforu, atau da ajak dasabi tura'i kan bisa. Mancia daforu naforu ni walu atau nafakawai nai mancia jaga jaga'ra to ni tuan'a nai bis nafakawai mancia si nai fanda i'si.